بشرب اتنين لتر ميه في اليوم-يعني في الاسبوع اربعتاشر-ممكن امشي في خلال اليوم في ايام-امشي ميه-ايام امشي متين-ايام امشي ربعو(ميه-علي حسب المشوار الي انا رايحاه-ممكن خلال الاسبوع يبقو سبعوميت متر <hesitation> تسعوميه متر بالكتير